امریکايي پخلی د مختلفو کلتورونو ګډ دی. برګر، هات‌ډاګ، فرایس یا سره شوي الوګان، پیزا او باربیکیو پکې ډېر مشهور دي. دوی چټک خواړه خوښوي، خو ځینې دودیز خواړه هم لري. پخلی‌یې ساده، خو متنوع او خوندور وي.